Ty kolotsay i Italy io zane, ere zane mbe vô dominen'i, fiangonana katôlika ty sainy, sady draty trano ereo trano faharazana ehany fa misy roanjato taone, fa anjato-roanjato taona mahery aza fa misy telon-jato taona agne ho agne le mbe aminareo avao tazomy hatramezao.